Kua mbarandu yande puerera yayopia kua araposɨ reta, mbaetɨ aikuata, ëreï ngara ndipo oïme tecnologia ipuere kua ara imbaepuerere, seve guara mbaetɨ